Jonnde faaɓuru ina jogii mbaydiiji keewɗi. Goɗɗi nana toon ko leydi fuɗata. Goɗɗi nana toon noon ko e dow lekkuule. Ina defire ñaamalleeje keewɗe. Goɗɗi ne caye, goɗɗi ne ƴakkire noon, goɗɗi kadi ine nde kadi.